نفضل نكون وحدي في الجزيره هذيكا، ما نفضلش نكون عالقه مع عدوي اللدود، على خاطر باش نلقى راحتي ونتجنب الصراعات معاه ما نبقاش <hesitation> طول الوقت نتعارك، نقدر نلقى كيفاش ننجو ونعيش بلا مشاكل وكي يكون العدو معايا <hesitation> ما نضمنش الأمور هذيكا كيفاش باش تمش معايا.